Ilgwe depa apali ka̱ ka̱ da̱nti gini ko ka hdaccin go. ndati di a tlinya na gasiwugo ba mo mil gini suk kili gini a ma̱ mi da̱mi ama̱ ngem nya, ama̱ ngem nya ten depa apini wu, ilgwe ma̱ lak cina a ma̱ ngem nya a dani kap jina̱n ma tlili a ma̱ na̱k dube tlagwe depa ma ma̱ lak cinawu kap jina̱n litlafi ma̱n guu a ma̱ nak karante ama̱ ngem nya ten ilgwe depi ma̱ na lamti ta̱n ambi ka̱ da̱nti ga̱na̱n wu kumɗe ma̱ tlinya de ma̱ moga ma̱ ngem nya wu apa ma̱ yil’sut dimboo ma̱ yilsut dimboo ama̱ yem kowa a ta̱ kan ba̱rush gwosi ata̱ pa̱li kumɗe ma̱ pa̱li wuga ama̱ nak taɗi ga̱na̱n ka̱ dlo ga̱ na̱ nwu ma nak dsn wugo apa kili gi tlinya, ta tlinya wugo apa ta̱ hot wutu ta̱ hot wutu go api ta̱ pa̱li ni ilgwe depa ma nguki ga̱ na̱ gasi ga̱ nda tiwu, ko ta man tulti shin na̱ gasi sabo na̱ shin wo yek ɗe ilgwe depa gyazi ba gyazi lamide te̱s na nguk ka da̱nti gwaswu ta man tulti shin na̱ gasi. Kunɗe ta̱ tulshin wugo gon wo kapa̱n ta̱s tulshimi go nak ilgwe ma pa̱li wu niɗa nak ka̱ zhin ga nin nak ɲja de ka̱ lokaci xhin kawu a lokaci zhin ka̱ sigo batlinya apa anaka matlika̱ lugwe depa ba nak go ilgwe ba wul lu teddu ali a wul wokudu te suk woo ilgwe depa yek de kasuwa giwu apa a palti toɗ lubi, apal ti ted lubi wugo ta̱ pak shin wugo apa ta bala̱n shin anguki kunde a nguk shin wu to apa apo tlinga ayili asak da̱nga nget wul jwe depa ba wul wu da̱n mal mbala̱n ka na mo asa̱ mbeni da̱n ka̱lu gwe lepa sani wu ka ka̱ wul go̱ba sa̱ mbe wugo apa a tlinga ali aluk mbisi wugo asa wula̱n de ilgwe depa ba wulgo yek gi apa a wuli, a wullu go apa a kami a ɓal ten wul tok giki ali lubi, ali lubi wugo alak pa̱tli apa ateli ka̱ lugwe depa a – amo wuliwu, namo a mbe ma̱lgon ata̱ lak wali namo a mepa a mewugo apa sa̱ ambe ma̱li apa sa̱ lok wuli to ilgwe depa yawanci ka̱ da̱nti gigo kumɗe apal teɗi nak gwisi go na gasi atli a na̱k dama̱nni ko ilgwe ba pa̱li wu niɗe kumɗe ilgwe ɗepa bama pa̱li ti go apa̱li a kili gi magno kumɗe ilgwe ta man pa̱ltiwu niɗa̱wu atepa̱li na̱k ɗe da̱n ka̱ kawai wo ma man da̱nti ten koluso. Namo na̱k modli jona̱nwo kume lu tlowu go sa̱ pak ilga̱ nguki wu go ata̱ nal tlinya ata̱ zage asa̱ nak mbosh yenci ted na̱k ge asa̱ la̱k laki nak gami na̱m-na̱m yek laki kume ka̱to ka̱ ba̱n gyazi go ke yen yencin ten bi dlaboo ga̱ ba gyazi ta̱me kili mbala̱n mo yencin gwe depa acit watla̱n wu to kume ka̱ dlel ka̱wu na̱k gwisi ka̱n akili gyazi da̱nga pa̱lti. Ami ba mani newu atlinya ali ka̱ lu ngot wul gini a pa ngo ilgwe ba ngwe wo apa a pal ted lubi kumde ɗam tekyiɗe hantsi toyiɗe kin ka̱ ballu apa ma̱ palsuwi apa kowa pal lubi ma̱ pal lubi wu go da̱mi nak ma̱ tla̱m da̱nti ɗe ma̱ nak shukwu apa kili mbala̱n tlinya ate po pa̱l ilga̱ nguki yek migo shinka̱ mbi dligo ata̱ saka tulti shini sabo na̱ bagyazi go ata̱ man ngukti shin na̱ gasi ata̱ nguk ka̱ cin ata̱ nguk ka̱ sukti wato ga̱ gaske nan so to yek laki yawanci ilgwe aba gyazi ngaggo yek de shin to kum de ma̱ palli ka̱ cin ata sa tulti shin, ta̱ tul shin wu apa ma̱ po nguki ma̱po nguk wu to ti kili mgala̱mi kume ta̱yeni da̱n tisi ɓapo cit laka̱l go ata̱ tlinya ata̱ po kan ndal ata̱li <hesitation> poli kɛbi me na̱k ge ata̱ saka mboshti gaa yencin dena̱m teɗi ata̱ lud laki. Ma mani newu ilgon nak ɗa̱wi na̱k ka dlel wo na̱k gwe depa a watla̱nwo apa a ze nda akago gwa nak ndawu apa ka̱tlinya apa ana mo atlinya a nak yen atli teɗi a mbo ze kum a mbo ze tedɗu a hwul atli a hwul atli wugo apa a ngusi lakti ten lu gwe depa ze shik ka̱wu ten kago giwu. To na̱nu ama̱ nacin, ko kuma ilgwe ba pa̱liwo ɗiɗawi gonwo katlinya a nal lika̱lugon na̱k ge ko kasuwa ka̱n ba man lid mogo atlinya a to ten wul tot gini ali gon wo ka̱liɗe ilila ta̱ta nda cingo aka pak ndatcn lite ka̱li ka se ka̱ sukti na̱k ge a ka pali a mil jina̱n wo asa̱ tlinya asa̱ li ka̱lu hishti gu asa̱n lokaci awe lulishti pakiwu, sa̱ pak lishti gwasa̱n wu asa palted lubi, to na̱nu ka̱n yewanci anaa̱ da nda cin ten pa̱lti aka̱ li tude, aka̱ te tuɗe, aka̱ teduɗe ten ngot ilgwe ka yitle asiri gagwa suk mil jwa wu na̱ nuka̱n a ma̱ nda̱ cin kum ɗe damte ka sukti wugo to ma̱po mo pali ama̱ moga ma̱ moga wugo dede ta̱ le ndat cin ga̱ bi, kunɗe ilgwe ma pa̱li wu niɗa, ko oma nak pi taɗi nika̱n ma̱pi, ko kuma kiyi mbala̱n yek ka̱ piskante lugwe ta̱ligwe. Ko kuma amo yek a mbi ka̱lugwe a li gwe apa ma̱ tlili, ama̱ ngusi da̱uti a ma ngusi nak dla̱mti kangwe depa ma̱ nda cin wu gonwo a kilisi wulki de ali ka̱lu ga̱ngo yela illa̱n ka̱za, a yen ilge yek ka̱ yeniye apa ta yeni, wul cit ɓanti kawu apa ma̱ dlili ama̱ ngem niya a dani a wul hwol tuk ka̱wu ama̱ nda te allke ama̱ ngusi giltim sanuan ama go apa a dla̱m ilgwe depa a lak mbi tet ka̱lu gwe depa ba la ilgon ka daban kama̱n mawu apa apal lu go apa yek mago apa ma̱ da̱mi ama nak ngusi dla̱mti de kangwe depa ali yek ambi illa̱ngo na̱k ga̱n ka̱n ambi illa̱ngo na̱n ka̱ ambi, illa̱ngo na̱n ka̱n alud mbi. Ma̱ dla̱m wugo apa ma̱ ngu si yenti, kunde gwe gobi de ga̱ ngemti nya de ten ndatlit gahwula̱n yilkeni kawu apa ta̱ ndalli gahwula̱n de a to na̱kge go ka̱pa pa̱liwu aka̱ ngusi palti na̱kge illa̱n kaza <hesitation> ka̱ mbi illa̱n kaza wu na̱ka ka̱n ka ngusi pa̱lti amago kume ga̱ ndalla̱n gahwula̱n ka̱wu apa a ndalla̱n gahwula̱n ta̱ ilgon ga̱ du tuk a ndalla̱n gahwula̱n ga̱ hwol tuk ka̱go amḇa̱lit hwol tuk dani, to nuka̱n ama̱ nda̱ cin lasukti ka̱ baltekwu apa ma̱ mbo ze todi ma̱ mboze tot du ama̱ wuti apa kowakko ama̱ wutini ze ma̱ wutini ze de dam tek wude ta̱ ɓa lam za̱t ze go ata̱ po zi ze. Ta̱ zize wugo ata̱ po pa̱li ni ilga̱ nguki gwe depa ma nguk wu, kuma mbi zopsi ilgon ko gwe me ka̱mego ata̱ zi ten wutu ta̱ zi ten wutu wugo apa ma̱ moga nakgwe depa ama̱ moga mi, se ma̱ moga kapjina̱n, ma̱ moga wugo ama̱ ge ngem niya ma̱ ngem nya wugo ama̱ nguk illgwe niya bal niwu ama ama pa̱l hwol tuk ga̱ na̱n na̱ ilgwe depa nya bal niwu ama zi a cina ga̱na̱n apa ma̱ nguki na̱ nuka̱n la ma̱ ngul wugo apa ma̱ tla ze dani ma̱ tla ze dani wuga ama̱ cicina na̱ dla̱n ilgwe depa ma ngusi dla̱mti wu ilgwe depa ma̱na piskan tatiwu ka̱ da̱nti ga̱na̱n wu ama̱ ngusi dla̱mti ilgwe amba̱lini ciccina wu ama ngu so ngat kangwe ma mba̱l ciccina ka̱ da̱nti gana̱n wu ta̱ ili tulini kangwe depa ma kum ta̱mti wu na̱nu apa ɗam tek yi de can gas ka̱ ballu to apa ma̱ wule to ningo yakamata ta̱n ngemin nya a ma̱po saka motga kumiɗe ma̱ moga wugo apa ma̱ kan littagi ma̱n guu ga̱na̱n ama̱ ɓuli lugwe mbunɗe ten lishi ko ta̱n kumi wu ama̱ kumi, ma̱ kumi wugo ama̱ mbali ndal ti gahwula̱n <hesitation> yelkeni jinan dani kangwe depa liti atulini a ta̱mi biwu, to na̱nu ma̱ ngen nya wu mas na̱nu ama ci cina na̱ na̱k dla̱mti taɗi jina̱n de jwe de ba̱ma rase so so ana yentigo na̱nu ka̱n. Kangwe acin, alutlo hal a la ndat cin ga̱ bi abubuwa jwe depa ama pa̱li go yawanei wo yekgo seko nami niɗa depa ba̱ araɛe ɛowu, ka da̱nti wo damago kapa̱l ilige ase ayo aka̱ pa̱l illige anide ilgwe a pa̱li ase go zuwa ndat cin ga̱ bi ayo mago awai yek ka̱n baci cina na pa̱lti so <hesitation> ba man pa̱lti iligon ase ayo apa asauye suwa iligon dabam aman pa̱lti iligon ayo tliwugo a’a ba̱ yek ka̱n bapo pa̱liso, sabo na̱ da̱nti wo ilgwe ka kin ka mbatl gwaɗe ayo ba pa̱li go be wni yek kam la ka̱n ke man tlitnya so ka̱ mbiso <noise> don gasi gon wo ka shirya ilgon wo yek kan ke pa̱li ka̱ tlinya asa̱ wulke yuka gwa tedu tho lepiya nidɗa so ko kume ta̱ nya mbeti ta̱ mbishi to kaga ilgwe ka lak ci nawu ka zaki a ka̱ lak pa̱l ga̱ tek gwisi sobo na̱ ilgwe shapa yilka gwawo kime go shapaki to na̱nu ka̱n aka̱ yeniwo hel a cin paki gon wo ilgwe ka̱ wule ka paligo kapo pa̱li so agonwo ka taimako nya ilgwe ka pa̱li siwu a ka̱ yeno lutlowu a yek ka̱n ka̱ ci cina na pa̱lti sobo na̱ mil gonwo yengwa kan ka tlinya ilga̱n mbiti ko ilga̱n mbiti ilgwe mbitgo to kaga mbit go mbit yi to ka man da̱nti ta̱k takaso. Se ka pak ilgwe depa mbi yen wu gon wo yela̱n da̱nti gwa ka̱n iligon atlitattenti to aka̱ yeni wo <hesitation> wargazek ilgwe ka̱ lak cinau ka̱yi se ka̱ lak yen yek ɗe yek na damans gwas ye kume ka batlit bukata gwas wu aka̱ palte aka̱ cicina na̱ gwa, to nuka̱n rayuwa ga̱na̱n na pa̱ti ka ndat cin ga̱ bu, sogo ka̱ tlot ga̱llu zuwa ndat cin ga̱ bi yen wanci pa ilgwe de ama̱ piskante go yek gu gon wo kali ka̱ xhin akanak la̱m aiki gwa a ganwo ka la kasu we gwa de kumde lokaci, na̱k de lokaciwo ɗelop ka̱nni ani lokaci dlel niɗe a lokaci watla̱n nida. To ka̱ watla̱nwo kangwe depa a ma̱ pa̱li go yek ɗe lu tlowo na̱ gasi kumɗe ma̱ ngem nya wu go ka̱ bultle ma tlinya ama̱ gigem nya, ma̱ na ngem ta̱ nya na̱ na mili ko na ami atlinya ali ka̱ ka̱ zhin kumɗe ali ka̱ zhin wugo kali gi anima pa̱lti ilgạ nguki aapa ta̱ pak ilga̱ nguki wu jna ka̱wu ata̱ taki bide ta̱ pa̱k illa̱ nguki wi apa ali teɗa alak nguki a kumɗe dlenti ka̱wu ta̱ pakiwugo apa te̱ kami ata̱ ta̱ leni kume ta̱ ta̱le wu aluk nguk wu apa ta̱ pal te lubi ka timawu ate̱ lak kan ta̱mpa gwas te, ko kuma taba li tedgo ata̱ li ted na̱ ta̱moa gwasi ama kol zhin, ma kol zhin wugo da̱m teka teka̱ cin ka̱wu go apa ma̱ tli so ma̱ tliwu a ma̱ pakted lubi ma pal tet lubi wu ama̱ nak lak shiuki ma̱ shuk wu. A ta̱ pa̱l ilga̱ nguki ta̱ pa̱l ilga̱ nguki wugo apa ma̱ ngluki so ‘ma̱ nguk wugo apa ma̱po saka tlidnya, ɗam tet wu ka̱ sukti don aiki na̱ gasi niɗa aga̱ ka sukti niɗa, ama, saka tlidnya a ma kantu amopo pal ma̱ kol zhin wugo apa ma̱ pal ted lubi ama̱ pal ted lubi wudan ted ɗe sukti ka̱ ballu ama̱ wuti ne ze ma̱ wuti ni ze wuga gas balde nugo ta̱po pal illga̱ nguki di ma̱ nguk wugo apa ma̱ ngem nya ama̱ mul atli ama̱ shuka̱l gajiya ga̱na̱n yewanci ilgwe depa na la̱k ka̱ da̱nti ga̱ na̱n ka̱ da̱nti ga̱ na̱nsuk yel keni jina̱n ko modli jina̱n wuggu ilgwe kan tun na̱ gasi zuwa ndat cin abubuwa jwe ama̱ pita pa̱lti ka̱ da̱nti ga̱ na̱n go yek gu-sa ana yekti go yek de nak jet ilgwe depa ba man dla̱mti ka̱ nda̱t cin gwe depa a pali ka̱ da̱nti giɗe ami bamani ko ba lubi wugo ama yenti go yek gu.